A ia za ma mahita voninkazo magnagno araika araiky amin'ny sibeha i kolera a jaune aloha loko ny sibeha de mena, maitso, bleu violet de flera ndraiky torne- tornezola zany flera ahitana azy araiky.